طبعًا -المكا-المكونات رئيسية للسيارة تشمل محرك ونظام نقل الحركة والشاسية ونظام الفرامل والعجلات والإطارات كل هالمكونات تشتغل مع بعض عشان تخلي السيارة تشتغل بكفاءة.